nyaunii ak ishin fedi sidagrsisit bere at ijemt fanum siijemti sagale ta atin itkanit lakisi na-namdibin it kan hin' nyaatu bare at teetet yaabde sirteti, woya fa kas si ishente bere luqa fa sar siteti, bare at ijemt siyabeti hagood kan fa bare at chift simmadi chifti, bare at teetinen simmadi teeti aminen duumi bereati woya fa si qoqorti akas.